Ee- oo- oshili xwepo oku fimanekwa noku kala yoo natango uholike kovanhu. Iyaa ohashiya nee pamikalo dopavali, yandja efimano opo ufimanekwe, yandja ohole opo yoo ukale natango uholike shoo ohashi kala yoo natango shili nawa ouna wafimaneka ovanhu ohokola wuudite kutya eheno owa tambulwako mokati kovanhu nenge owa tambulwako monghalamwenyo nongeenge nena ouli metindo nenge owa tindwa kovanhu onghalamwenyo nena ota ikudjuupalele yoo ngeenge ouli poima ndadini okutumbula kapena omunhu ekuhala ohoshimono nomwenyo woye natango ohau kukala ashike walindimana hano watula omwenyo mohonde shoo kashifi nee oshinima shiwa nande nande oha sheetifa omaunghundi mahaapu kutya nee pamwe oponele yoilonga ulipo tolongele nena iholongo naana nondjungu nokweeta oshindjemo shili nawa shaashi omwenyo woye owalindimana. Oshili shafimana omunhu ukale uholike ove ukale yoo natango uhole vakweni ove ukale yoo natango watambulwako noku tambulako yoo vakweni ondiwete kutya epulo loye olili mondjila. Okutambulwako nokufimanekwa noku holike oshinima shilimondjila pakukalamwenyo hano omunhu okwa pumbwa okutambulwako yee akale yoo eholike yee takala yoo natango ehole vakwao opo ashike aishe ikale ili nawa noku nokweeta yoo tutye exumokomesho moundjolowele oshoyo pamadilaadilo yomunhu keshe.